உலகளாவிய ரீதியில் சரியானதாக கருதப்படும் ஒரு. நெறியியல் முடிவை எடுப்பது சற்று சிரமமானதாக இருக்கலாம். மனிதர்கள் பண்பாட்டு மதவாத மற்றும் சிந்தனை. முறைகளின் அடிப்படையில் வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளனர். அதனால் ஒரு தீர்வு அல்லது முடிவு பலவகையான. பார்வைகளில் சரியானதாக இருக்க முடியாது. பல நெறியியல் முடிவுகள் மற்றும் தீர்வுகள் ஆக்கத்தையும். மக்கள் இடையே சமாதானத்தையும் பராமரிக்க முடியும். ஆனால் இது எவ்வாறு எப்போது மற்றும் எங்கு முடிவுகள். எடுக்கப்படுகிறது என்பது பல்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.